Tanin laraaf gana dodor wanaakakaai. A kakaai di aling a bina di ka masing a di yaaning a pop di wan madi la vaal moni madi pizik lamaskana vaal moni. Ka gaat amun sak di wok lamaskana vaal moni. La raan gu wizik o, gu waan lamaskana vaal moni. amun sak dina vawaaling nu. lamaskana vaal moni. Masing. dina lis amun saan. maguna maas gigiu lamaskana vaal moni. panaze guna naaf guna rasin amun. kakaai sunum lamaskana. vaal moni. La raan gu vanong. guna. guna lis amun kakaai sunum. ma dina rasin o dina waakol lamaskana vaal. A vaal akare. di yusim pana a raan maadi. o nis amun sak di waan lamaskana vaal. dina rasin amun kakaai sin naandi. Ka gaat amun sak di lugautim amun kakaai sinnaandi. Ka gaat urua zaan di gigiu ata o varing o lamaskana vaal a moni. Benk. Azaxai. gu vizik guna lis amun moni dina lugaut. Aza zaan, o aza zaan. di gigiu lamaskana vaal moni. guna wizik maguna a raan gu gaat o gu. roxin amun. gu roxin a kakaai lamaskana vaal moni. gu na wizik lamaskana vaal a moni. magura yaari sin naandi. adu gu soxot guna waa pizin amun kakaai zunum. lamaskana vaal a moni. Panaze. amun kakaai lamaskana vaal a moni. A raan gu waan, guna is fauling amun kakaai. Sunum. lamaskana vaat moni. A vaal amoni. amun sak amun sak. fakdul la vaal a moni. Di wut o di pizik madi rasin amun kakaai sinaandi o moni zin naandio ze di rasin lamaskana. Ma kagaat amun sak di wok adi pokpok. lamaskana o di wok lamaskana. vaal a moni. A vaal a moni guna maas gaat a kakaai maguna wizik lamaskana vaal amoni. Di gigiu sait amun saan, guna naaf guna zuruk o guna rasin amun kaikai sunum lamaskana avaal a moni. La raan gu vanong, lamaskana vaal a moni. La raan gu vanong, lamaskana vaal a moni. ka gaat a uru zaan gunaaf guna woxin. lamaskana benk o lamaskana vaal a moni. Masing guna wut pizik. rasin a moni o kakaai zunum. o guna wizik wapizin a moni zunum lamaskana benk o lamaskana vaal a moni. A raan gu wizik. amun sak dina fawaaling nu <hesitation> lamaskana bemk dina vawaal nu. adu guna waapizin. amun kakaii zunum. o guna rasin kol a kakaii zunum. La raan a benk ka gaat a a moni ka gaat a raan sina kana labis o guna wizik lamaskana.